والله افضل اكون رياضي مشهور. حقق انجازات او ارفع علم بلدي. او اكون جدوان الجيل القديم جديد. الرياضة تعطيك طاقة حماس. تحافظ على جسمك على صحتك. الاجواء في المباريات والتحدي والحماس رائعين. بعدين تقدر تحقق الارقام القياسية هذا يشعرك بالفخر والتميز بين الناس